في حكمة قديمة تقول إيش: "قليل مستمر خير من كثير منقطع." لازم تسوي لنفسك برنامج إنه كل يوم، على الأقل شيء عشر دقائق. تسوي عشر دجايج تقرأ فيهم وتواظب عليهم كل يوم. وبعدين تزود عدد الوقت اللي تقرأ فيه، تلاقي نفسك تلقائيا صرت مهتم بالقراءة وتقرأ لأوجات أطول، ولكن أولا لازم تبدأ بوقت منخفظ.